Jakuchoko ján chí ho o on kean té jakua kenti'ó jachenxi yendexhí, tandá'a uj <hesitation> tá yunió ndá uj <hesitation> texhidó xhinri hijáta xhi nridoxhí ho o on dadikuni kunó núu veexhí <hesitation> xhí kaxhi ihá abonoxi nakada xhí kudá no'a xhido xhijé ku kutayu'u, yuxiyenté xhidoxi nrayukú <hesitation> á kué uli limón kutu naranja nanriá kú ¡u <noise> hikuidó jatá xhí nu nuveexhí.